والله أقدر أفهم وأتكلم لغات واجد. مثل العربي بكل لهجاته تقريبا. والأنجليزي والفرنسي شوية يعني. لو تبي تسوالف أي لهجة أو لغة. نحاول نخدمك كل نفهم عليك.أهم شي التواصل يصير سلس وواضح بينا. شو رأيك يجربني في عمل؟